Farafinna tun nɛ ɓa wero Sud-Afrik <hesitation> tuɓara dirobe ɲan ma ci min farafinna wa'arobe ɲan ma ji bin mɛ biyo ɓa onni zun matete ho a biyɛ ɓa wero papu papu we wa'a bin matete ma ho ho boboti ma ho bilton pla-ra curulu mibin mɛ ho be ɓa we wa'a matete